ايه الفن يحسن المجتمع بشكل كبير لنه يعبر عن قضايا وافكار تهم الناس تثير النقاش حوله. يساعد الفن في توعية المجتمع وتوسيع مدارك الناس بمواضيع مثل العدالة <hesitation> الحرية <hesitation> التنوع كمان يلهم الابداع ويحفز الناس انهم يفكروا خارج الصندوق.